كنت أتمنى إن أنا أتكلم ألماني يعني بطلاقة رغم إنها لغة صعبة وكدا وأعرف أتعامل بيها برا مع الناس وبتاع. ليه، لأن ببساطة مجالات الشغل بتاعتها كويسة وكتيرة ومفتوحة في نفس الوقت والرواتب والأجور بتاعتها عالية برضه فكانت هتحسن من وضع الواحد ماديًا بشكل حلو برضه.